Ekyerinywa ekyanganzire omwebyerinya ebyosi wamatunda, byobutunda. Wukabi bakabi <hesitation> bakabukolha ibakabujunga bakakolha <hesitation> ibakakolha ibakabujunga, wukarondaya amatunda, iwaletha esukalhi, iwaletha nebyawukendikolesya ngejaga, ekyijiko, akasengejo. Neryu iwatsukirahu erithulanga ebitunda iwabirithatsuka eribyoya, iwabithulanga iwabya wukabitheka okwakasengejo iwunemutheka okwakasengejo. Wukabya wukawunza iwatheka kwesukalhi nyike neryu iwimya ekyijiko iwabya wukakoroga koroga iwabisighisasighisirahu omwakasengejo iwunalekererye omwajaga. Neryu wukabya wabilekereryamu basi bwa neryu iwimya esukalhi iwutha yomwamaghetse omwamaghete awalyalwa omwanandi alya awalyalwa okwakasengejo. Iwimya esukalhi iwutha yomwajaga omo. <hesitation> Iwaletha bwanamaghetse iwalebya ngawukitheka mwabikopo bingahi byamaghetse iwutha omwajaga mwamaghetse wabiryutha mwamaghetse neryu iwanandi iwa- iwabungulha iwabungulhira omwajaga nomwakyikopo niku wukanza esukalhi yirya yithulike. Neryu yikabya yabirithulika basi neryu ibwa iwatsukirahu erinywa. Bwakubakakolha batya amatunda ikubakakolha batya obuthunda obwerinywa